Pues ña nēé ñuú jáꞌan né vi kué xi kɨ́dɨ ntēꞌe io kuéꞌ ntuvi ne vá tsi devāꞌá ni ña ne mekuétsi i jan kutuún ne kɨdɨ kuetsī ne pues tíjan akutiun kāda ña o ñaꞌ viꞌvi kɨ́dɨ nāꞌnu nē kāda íkanañee ñáꞌ viꞌ ko kāda nántee ña cikā vi kāne chíjan kade cuꞌun kɨ̄dɨ́n naꞌnu jan e kúxéꞌen né pues neināꞌnu kakútsiun kada nañeé ni ña vi ne kūxeꞌen kuētí ne tsíjan kade cuun ñú kada míi chuvi tā ka īvií amii ne sá ne kuethi i kɨ̄̄dɨ́n vi kuethi i kūxéꞌen vi tokoo ñaꞌa dɨvɨ tɨ́vɨ ku mi dá nu vi xite vá ꞌxi nāꞌnu nte tɨ́vɨ kāda naee ñkuedin ka né pues kade tuni kueꞌe yú vi.